<hesitation> Azafady e sô de mbô afaka karakarainô hely foleranah ty fô zah io tsy ake hely agnaty deux semaines akato, tondrahagna izy io mandreny miaro harivariva. Izy koà tsy arakanô in-droa isanandro zegny natônô in-dray mandeha fô isa-kerinandro, agnasa hamelogno rogny e, vonjeo amin'ny tabaha ty, agnakin-tavandra amindreo.